To e ɗum waɗa haala confidence kam, walaa ko waranta am to ɓernde bannd a hoolaare, hoolaare, ko ɗum wi'a hoolaade, kannjum woni neɗɗo hoolo hoore mum, koolo-ɗaa hoore maa e baawɗe maa e anndal maa, ndaro-ɗaa ngaɗaa fuu ko haandi non no haandi, taa hulu, taa semtu.